E lokone maso sy karazany telo avao koa sha hoa <hesitation> na efatry, misy gne mainty, misy gne marron, misy gne mangamanga, misy e mainsomainso, regny zany e gara maso da la magnenty an'azy anao da akoraha te hitomagny zany.